<hesitation> खानो बलेगो भाडो धुने कसरी? कुन खानो बल्यो? भनेर कल्पना अद्दोइ पड्डैन । छगाल बासा खानो बनाउने माइसै छगाल बासा भाडा धुनु पड्डे माइसगी लागि या सद्दाइ हाम्रो काम भैसग्या हुन्छ । त्यो कसरी धुने भनेर बानी लै भैसग्या हुनछ तनी भाडाकुडी बलेगा भाडा कसरी धुने भनी । अब भात पगाया भाडा छन् भन्या भात पगाया लै कैलकाइ <hesitation> बल्ल छैन्त किन बल्लैन । अब त्यो बल्या भाडो छ भने तैगी पनि गलाउन हाल्लु पण्यो । अब तैभन्नाबाहेक तिउन पगागा, साग तरकारी पगागा, केइ तैभन्नाबाहेक अरु खानेकुणा पगागा भाडा गल्या भैन्झाइ तनी बल्या भैन्झाइ तनी भाडागी लागी पनि गलाउन हाल्लु पण्यो । सक्कबार सम्म गलाउन हालिन्झाइ तनी गलेगा भाडा पानीले गलिसगेगा भाडालाइ या भुसले या भुस नभैन्झाइ साजी हाम्रा गाउँघरतिर पाइन्या साजी तै साजीले लै भएन भने अब निक्कै माटीसाटीले <hesitation> केले हुन्छ निक्कैरी अमास्तो पण्यो । त्यो अमासेर तेसरी भएन भने कोयो बनागो हुनोछैन भान्साम्बो कोयो हुनोछ । भाडा माज्जे कोयोले निक्कैरी अमासउमुस अरेपछि भाडालै उजिला हुनाछन् । त्यो गल्या बल्या हुन्या लै खण्खणानो अरेर झानोछ एकैछिनमी । तैगी लागि ज्यादा केइ अद्दै पड्डैन । अब हाम्ले सद्दाइ घरमी छगाल बासा भाडा धुने तनी बल्या भाणा धुने भन्या यसरी हो । यै तरीका लाउना छौ ।